bairere ma golu gena ena yo so gahi fola coma yo sogahi ena ma linga tou iya ino toma hate ma jaga bolo ua tou iya ino toma hate ma rau.